Mety in- <hesitation> roapolo agny ho agny zaho mizaha telefaonina isagn'andro satria misy fotoana misy messazy tonga de efa mizaha, misy olo magnantso appel, m- magnano FB mangano facebook, maka s- malaka sary de mizahazaha sary na mizaha vidéo.